﻿Kua mbaemimbarai oyeepɨ vaera, jaeretako oime guinoï jokua jaa, jakuakatugueva, jokua jaereta oime yave kia kianunga irü mbae mimba reta, ikirei oipi ani jou, jaeñomako jaereta äpo oñemotumo jare jukurai jaereta omombo jokua jaague, komo uviram, komo yuumi rami, jokua <hesitation> jokuape, amoguë yaguareta, ñaguäpita ikirei oipi paraeteyae, jaema jokope jaereta idefensa